मोरक्को के इतिहास फोनीशियन मन ह लगभग एक हजार ईसा पूर्व अफ्रीका के ए कोना के खोज करिन अउ पाइन के तट ले दूर ये क्षेत्र वो लोगन के संग रहथे जेला वो बारबरोई मतलब "हमर लोगन नइ" कहत रिहिस, जेन बाद म बर्बर के नाम ले जाने गिस। ए बर्बर मन ह सेल्ट, बास्क या लेबनान के जनजाति के हो सकत हे।